Ja kundeéku ndaatniundo ja katniiñuundo di ko'ondo in u'u ndiivichun a na'a te va'a na kajndo kueendo la'a ja kajndo ko'ondo in agua la'a xuko'ondo nkeúé ndee miel ku nani ja kuki daananidexi naaxeé nani taja yuku kuii ja taxi ndiaa yuku kuii ja kajvaándo xi vaadakadi'inindo kajde'eñundo te ko'ondo ndiudi ñuñu xi va'a ndiudi ñuñu a ko'ondo in ndivichún ja penani nichi'io te ko'ondoxi ña'a te ko'ondo ndi'i dake'endo in ndiivichun ñuun mielndote koondixindiaa ku ja va'a ta yuku kuii ja maá jia jo io ja ko'ondo xi na ko ku fuerzando ja katni'iñundo fuerza ja kajva'ando ndiaa ku ta kuee ndiuchi comida kuuxi ndiuchi caldoxi ndiaa ku ja va'a ja ko'ondo chindeeña'axi ja ku fuerzando.